Dikpèn onet ndi ke a'bwo osowo me mu' bi ki'wo me mu'chi <hesitation> kii wo,é <hesitation> kiwó kifi wa' a'ben a. ma'n ere didyme anua-anug a'juo me. mu'wo. kiwōn nki chi wa'nke'ne o'nyn nwete me. mu'ojuo. njuo wa na'. mbange. a'ryi nee o-chete a'fu bi kpu kantakbi kpu dyil dabonge o-kitchen o-shea o'koome ófu onet o'kan'o shwom chwom me. oʒu abuó ke n'tung g'pen' te'te' kivan ofu ke'me wa ke'eduu anyi ke chiwap me' o-ki-kaii o-shea onet a'mu'okpu kiryi nang aje bujan. o'net a'mu chi-papa eji chi mama eji o'kin-kan o-shee onet a'mu nang bull mu'ne-mu nyi ke o'ko me ofu me uzu abuo ke' edu'u a'nyi eme wa'eme ke chwap me n'juo a' ene'ke' dikpen eji di yangé kyi raing naim a'nyi wa' ohet me n-chi bankpuuge ke kiket nang ke kékét bankpuuge eje ene ke mu'seden kai mbe-okire okire u'cha ke-edu'u eji kira'ng eȳange mpedeng wa' wan ba yip me'ba'ti ka'sha a'ba'ti me ka'shu mkpet kanbe bácé a'mbé ufu dikpen onet ndi ke abuo osowo. Osowo ogu a'chi afe bikó eyem eduu eyen ke-edachi banet ba-té-o ke na wo'fe gba bikò eyen e'man anyi nanang kyi ku' banét eji nang mbe onyi-ji. wé mu pem ne onyi ji ke-bwan eji kang-kang a'ci a'tee n'fu dé nki onet o'kó mé ocet me. aciring ke eji kantak nyi eyange de- ki raing eji éfú kantak. nang waye ké a-be-shu-a'shu'a'ke'ce a'shu kyiji because ka'a'sha a'kanyam nén baci ba yip-a'ko kye-se a'kye a ba-ce kitiem kichuom mu'a'da'shu kyiji nange onyi kanfall nang o tyem oȳem a'baja byira. biwa kekyise chi mbi a'da kpet e'kpor-o a'a'kpor baci ba'yip ba'dange ka nki. kibé kibé nang aja byira né o'tyem eyen nang okyi-yen. a'ba kam kyiji da'chi-achi banet ba wyne a. ke ba buk esim ke kyise nang ba min ba'ri nang ba'wua-o so baci be onet a'wa o'kyi me ba chwap me. ke dykpen eji nang mé mu kye banet n'che ke o-shee mu. da fum tibé-tibe o-shee a'mu mu n'bé ne bakûd n'da sang ué bank punge. onet mu'mu-o uku né nyi kiraing oyip mé bi-chā ba'ryi me. ba'ki me'bankpunge kyi da ri nang etugaku etange n'feré onet dyi shi. Inke he dhi le ndem banpkordi mbe pwa fu me ptor pkong a ye <hesitation> so ba te ji mbe njong anel amu nyeb pka nge and o tub be ntue ga di le ndem oyeji le buaneji